Ikhiin akuán máꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> ikhii̱n jóve̱e̱ ríí nagémbóo̱ nu̱ru̱thii̱n iná, ámbá rúꞌkho̱ naraxi̱i̱ ne̱, nuni̱i̱, jaꞌnee naraxi̱i̱ ne̱, none̱ndii̱ ne̱ mangii̱n, ngóo nda̱wa̱á rá, naꞌga ruꞌkho̱ rá, ikín a̱ꞌkho̱ naviꞌ-naviꞌtíin xu̱kú tsí naꞌphúu̱n ikhii̱n, tsíí jóve̱e̱ꞌ múu̱ ikhii̱n. <noise> xúgíí iná rí na̱ru̱thii̱n, na̱ru̱thii̱n má limón, na̱ru̱thii̱n má, e̱ste̱e̱, ixe̱ láxa̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> maka xúgi̱í na̱ru̱thii̱n mangaa, na̱ru̱thii̱n mangaa xi̱ kafé manngaa ná rí chákiin xóó. Xúgíí iná rí none̱nuwii̱n na- na̱ra̱thii̱n, none̱ꞌdii̱n yuska nuni̱i̱ ne̱, none̱nduu̱ꞌ yuska jngó ikhín a̱ꞌkho̱ naviꞌthíin khiin xu̱kú tsí naꞌphúu̱n nda̱wa̱á.